सच बतौं त जब भी म्येरा दिमाग मां हर्यूं रंग ऊंद, ना मेते अपणूं पहाड़ यद ए जंद। अहा...स्या हरियाली स्या खुशी, जूं ते द्येखि ते ही, तीं हरियालि ते द्योखि ते ही जब आंखों ते ज्वो शांति मिलदि, ज्वो सुकून मिल्द, तमण्यें शांति अर तमण्ये सुकून मैते यीं दुनिया मां कखि नी मिल सकद। त जब भी मैते हर्यूं रंग दिमाग मां ऊंद, मैते हरियाली, खुशहाली नजर ऊंदी अपणा आंखूं का सामणि अर अपणू पहाड़ सामणि ऊंद।